<laughs> Necktie dee, mam ka mi ba luri necktie se’em. Dagi nɛreba zo’e zo'e n yɛɛre necktie kalam La sãn dagi ti la de la nimmu’urɛ paa, interview bii sɛla ti fu ta nyɛ ti nɛra yɛ' necktie, nɛreba ka yɛɛri necktie kalam